चिकित्सा अनुसन्धानमे मानव जीवनके प्राथमिकता देन नैतिक रुपमे जटिल और बहुआयामिक प्रश्न हए । कुछ तर्क करत हएँ कि मानव जीवन सर्वोच्च महत्वकि हए और अनुसन्धानमे मानव स्वास्थ्य और उपचारमे केन्द्रित होन आवश्यक हए । जौनमे मानवता और जीवनकि मूल्यकी सम्मान समावेश हए । दुसरोघेन पशु जीवनकि फिर मूल्य और अधिकार हए और पशुन्के कल्याणके ध्यानमे धरन नैतिक दृष्टिसे महत्वपूर्ण हए । विज्ञानमे पशु मोडेल मानव स्वास्थ्यके ताहिँ महत्वपूर्ण ज्ञान प्रदान करन सक्हएँ पर वैकल्पिक विधि जैसे सेल कल्चर और कम्प्युटर मोडलन्कि प्रयोगसे नैतिक समस्यान्के समाधान करन सक्हएँ ।